Hanina azo alagna ranony aminay a jiaby a de ôhatra hoe lôka; atapy izy; kikisana de atapy; mangahazo, foasana de atapy, akondro akondro le mbôla manta be igny de foasana de atapy; de alagna foagna ranony de afaka tahirizigna